A Filipiny an̈y koa zen̈y toetrandra, mbala man̈araka araiky irô talotaloha àby iô fo. Misy karàha misy kliman-drô tirôpikaly maritimo. Ze zen̈y fivolan̈an-drô izy. Avô aminjay mafana, mandomando mandavataona jiàby, zen̈y ze. Aroe fo koa zen̈y vanim-potoan̈a amin-drô: maiky ndaiky malen̈y.